وحد الليله سمع موسيقار لحن غريب يجي ملغابه فراح يمشي يشوف منين يجي الصوت و قلبو يضرب من الخوف و الفضول، و هو يمشي في الغابه لقى شجرا كبيرا و فوقها عصفور صغير يغني اللحن الغامض، العصفور كان يعزف لحن يخلي النفس ترتاح و كل نغما فيها سحر، موسيقار حس انو القاصر قديم و من وقتها صار يعزف على آلتو يعزف نفس اللحن و يحس بالراحه.